लाडकोटिक तो सबसे उम्र तो खुश राखो टेटके खराब तेनुक लो चेयी सो पोडनो दिलानो टीबी से खुश रोहन एतेक तेनुक परोत्शान शोक मिली। लडकोटिक कदी नारग न कोरी।